يا صاحبي كيف حالك؟ شوف يوم سيء في العمل عادي يصير لأى حد، ما تضايقش نفسك، ركز إنك تدير اللي تقدر عليه، والباقي خليه على ربي، نطلعوا بعد العمل، ناخدوا قهوة، -ولا حا- ولا حاجة حلوة، نونسوا شوي، ونغير الجو، وصدقني المشاكل ما تدومش.